Anisan'ny raha mbô sarotsarotro <hesitation> kajiana e, legume regny, regny ma rô tsy <hesitation> eo amy dimy andro ake vô farafaelagny refa izy kôfa manomboko misy raha fôtsifôtsy igny rô izy e, efa tsy manjary hoagnina eky ai, tsy manjary tahiriziny eky môkany e.